<hesitation> Nenakahy- gn'anakahy zao mai- e-mail nalefako isan-kerignandro eo amin'ny telo isan-kerignandro eo, de <noise> <hesitation> fa ohatry hoe mail personnel koa zany <hesitation> mety hoe <noise> intelo isan'andro eo koa zao; intelo isan-kerignandro zany gnan'ny asa, de gnan'ny personnel intelo isan'andro eo koa. <noise>